Katta rahmat sizlar har doim bu kompaniya uchun zo'r shaklda ishlab kelgansiz. Va bu loyiha bizning kompaniyamiz uchun juda ham muhim edi. Sizlarni bundanam katta buyuk ishlar kutmoqda katta rahmat.